أُبا أفَضِّل إني أكون غير مضطر للنوم؛ لأن النوم يستغرق جزء كبير من يومنا، وإذا كنت أجدر أستغنى عنها، كان بامكاني إني استغل هالوجت في تحجيج أشياء كثيرة، مثل إني أعمل على مشاريع جديدة أو أتعلم مهارات جديدة. <hesitation> بعدين كوني ما أحتاج للنوم يعني إني أكون دائمًا في حالة تركيز وصحيان